मैं अपन दोस्त ला बोलहु की भई देख, मैं ओला जानबुच के नही तोड़े हो। अगर जुड़े लायक हवे, तो दे ओके में जोड़ देहेत हो अउ अगर मोर दोस्त ज्यादा गुसाहि तो ओके ओ कांच के पैसा दे देहुँ।